Raha ohatry zany ianao hanazava tantara amin'ny alalan'ny sary, voalohany tokony misy tableau eo ametrahanao an'igny sary igny de azavainao misesy na hoe milahatry zany igny sary igny mba ho azon'olo hoe ah teto izy nanao an'izao, de teto izy lasa zao ndraiky, teto izy niafara tam'zao. Mba tsy very zany le olo manaraka anao am'fanazavà ataonao igny.